मैं रात को देर तक ना जागकर, सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ। हमारे पुराणों में और जो धर्म गुरु हैं, वे भी सुबह उठने को बहुत लाभकारी बताते हैं। और सुबह जल्दी उठने से रोग और बीमारी का खतरा कम रहता है, इसी कारण मैं सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ।